<hesitation> kalau untuk makanan sayo tu suko tempoyak, kenapo sayo suko tempoyak tu <hesitation> karena tempoyak tu kan dari fermentasi durian <hesitation> jadi tu kalau balek ke rumah tu <hesitation> pasti di itu di bikinin tempoyak samo orang-orang rumah, kalau di jogja sendiri <hesitation> tempoyak susah nyari nyo <hesitation> kareno orang jogja ni <hesitation> apo yo dak entah dak tau entah apo kalo tempoyak ni kan di fermentasi cuma di jogja ni kan dak ado yang di fermentasi macam tu, yo kalau nak makan tempoyak yo mau tak mau pas di rumah tu lah bang, <hesitation> dan lagi disini kan durian agak mahal jugo hargo nyo jadi yo dak tau lah perkara emang mahal durian nhyo apo dak biso fermentasi nyo kayak nyo cak itu lah bang, makanan yang sayo sukai baru-baru ko ini udang, udang nyo ko <hesitation> udang nyo ko bedo samo udang kito di rumah udang yang ado di kampung tu biaso nyo kecik nah kalau ini agak besak udang nyo awal nyo awak dak suko makan udang cumo tahun kemaren wak ke pasar tu nah masak dak entah kenapo tibo-tibo be kepikiran nak beli udang, cobalah awak tanyo kan ke ibuk yang jual tau nyo mahal jugo hargo udang tu. Cuma kareno awak penasaran samo pengen jugo makan udang ko beli lah dikit beli duo puluh ribu habis tu awak balek ke asrama, saking dak pernah-dak pernah nyo awak makan udang caro bersihin udang ni bae awak dak tau caro nyo cak mano, kareno bingung cak mano nak bersihin nyo awak ko sampai nonton tutorial yang ado di youtube nih, itu pun awak jugo dak tau benar apo idak, bersih apo idak udang tu <hesitation> habis tu awak blender bumbu nyo, bumbunyo ado kunyit, ado jahe, ado kemiri, bawang merah, bawang putih, samo cabe dikit, lah halus bumbu nyo baru awak panasin minyak dikit <hesitation> habis tu awak masuk kan bumbu yang lah halus tadi, kiro nyo lah setengah atang bumbu nyo baru awak masuk kan batang serai daun salam samo cabe rawit tadi dikit di aduk nah habis tu baru awak masuk kan udang nyo, kiro nyo lah masak awak angkat yang wal nyo awak dak pernah suko dan jarang makan udang setelah awak masak tu <hesitation> dan awak makan entah kenapo awak jadi suko makan udang, cuma masalah nyo nak makan udang ni soal nyo hargo udang ni mahal jugo ni di mano lah kalau nak makan udang ni nabung dulu.